कागज बनाणा जू मसीन हूंदी। वे मा हूदी की लडकी कटणी पुडदी पेडो थै काटी की जू लॉस मा बदले जांदू लॉस का छुटा छुटा चिप्स बदले जांदा न फिर चिप्स थै रासायनिक पाणी मा मिलैकी फिर पल्प थै साफ कैरी की स्क्रीन करें जांदी और पल्प थै साफ कैरी ब्लीचिंग करे जांदी। फिर पल्प थै कागज आगार मां ढले जांदू। फिर कागजो थै सुखै जांदू।